بشوف بشوف سرعة السيارة بشوف ال-الكفرات بتاعتها <hesitation> بشوفها سلامة <hesitation> صالحة صالحة <hesitation> فيها كل شيء صالح <hesitation> سرعة السيارة تكون سريعة، <hesitation> الزجاج كل شيء كل شيء بالسيارة بشوفة.